Ma ün s'a deu fe 'na coza impurtanta a dövrìa rifleti ün mumentin, magari a i ven l'intüisiun, di cula li al e, cula coza li a va nen bin, ventarìa o ciamé agiüt a cuaidün u pensie bin prima d'fe determinate coze, comuncue l'intüisiun al e tant impurtanta